عشان أغير حفاظة لطفل، أول شي أجيب الحفاظة الجديدة والمناديل المبللة وأظع الطفل على مكان آمن ومريح وبعدين أشيل الحفاظة القديمة وأمسح بال <hesitation> مناديل المبللة، وأتأكد أنه المنطقة نظيفة وأغيرله الحفاظة الجديدة وأتأكد <hesitation> أنه الجوانب مغلوقين بشكل آمن، وأتأكد من تنظيف اليدين بعدين أنت.